Sai nan nae hikir tan nan nae وقت ta domei ka adem واللله erbirmoe <hesitation> ta hosan man man uki toskoe e uki toskoe <hesitation> engir leffina kashi galgra entan nasae koe wer wer na abak leffina wer wer nabak el tangina kikir tar nan nae زمن ga domeka en malay emi <hesitation> tak kayo ko nan nae taka kayo ko engair fa erbermona, lakin hikir ten nan na <hesitation> زمن ga domeka domdangeka aye aye zat an erbermo. Owe geriakomo enga ela taka gerion gair lano uki toskoe wer wer n abak el tange na weakon mira سريع <noise> shabin mire, wea kon kedeka <hesitation> wea kon toskoe mena ter asikera, <noise> toskoe entan wer wern abak el tangina, wea kon welan miren wea kon kodo terka mirad tany jobar un wea kon asie welasan tagne